ذات مساء اكتشفت صيادة مسنة، وعجوز مرة زجاجة تحتوي على رسالة، وكانت -جد- جدًا جدًا ماله لإنها -عز- عجوز مسنة، وكبيرة، وما عندها أحد، فتحت هذه الزجاجة كانت تحتوي على رسالة، وبداخلها كنز ، وبداخلها مغامرة جدًا طويلة، فقررت بذات ليلة إنها تروح ورا هذه المغامرة وتكتشف الكنز.